भेड़िये अपने पारतंत्र में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभात हैं। ऊ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखन में मदद करत हैं। भेड़िया शिकारी जानवर हैं। लेकिन ऊ सिरफ कमजोर बीमार और पुराने जीवन का शिकार करत हैं। इसे जंगल में स्वस्थ्य जानवरन का समूह बनो रहत हैं। जैसे जैसे भेड़िया बीमार या कमजोर जानवरन का मार देत हैं। वैसे वैसे ऊ जंगल में बाकी जीवों को ज्यादा ताकतवर और स्वस्थ्य बना देत हैं। भेड़ियों का शिकार करने से जंगल में शाकाहारी जानवरन की संख्या पर नियंत्रण बनो रहत हैं। जब शाकाहारी जानवर बहुत बढ़ जात हैं तो ऊ पौधा को ज्यादा खा जात हैं। जिसे जंगल में वनस्पतियाँ घट जाती हैं। भेड़िया एका रोकत हैं। जिसे जंगल का पौधा और वनस्पति कर विकास होत हैं। और दूसरे छोटे जीवों को भी उनमें रहने के लिए बेहतर माहौल मिलता हैं। इके अलावा भेड़िया अपने शिकार के बाद अपने शिकार की बची हुयी हड्डी और मांस दुसरे जानवरों जैसे गीदड़ या पक्षियाँ का भी खिला देत हैं। जिससे पूरे पारतंत्र में खाद्यशृंखला को भी लाभ हो जात हैं। कुल मिला के भेड़िये जंगल के पारतंत्र में संतुलन बनाए रखन के लिए बहुत जरूरी हैं। ऊ शिकार के जरिये स्वस्थ्य जानवरों को बनाए रखत हैं। और जंगल के अन्य जीवन के लिए भी जीवनदायिनी संसाधन भी बनाए रखत हैं।